Subalang noni, subalang bara, subalang tara, subalang nasa, subalang tuna, subalang tunin, subalang dittim, subalang dittimkerere, subalang kum, subalang kumkerere, subalang kumba noni, subalang kumba bara, geen'nagen jee noni <noise>